La mieritseritsy ny isa valo iaho o da gnatsaiko ao voalohany <hesitation> uhm raha raty satria isa valo muh misy teny faha valo igny da hokany koa hoe raty zay gnanaty saiko ao satria fahavalo dikany fahavalo zay olo farany halategna